اكثر شي اتذكره من طفولتي هو جنا نطلع اني وصديقتي امنه نلعب بالبايسكلات من العصر لليل ما نفوت ليساعة اثناعش